ஒரு குடும்பத்திற்கு சமைக்கும் போது சுவை மற்றும் ஆரோக்கியத்தை சமநிலைப்படுத்த, புதிய, முழுப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துங்கள். அதிகப்படியான உப்பு அல்லது கூடுதல் கொழுப்பு இல்லாமல் சுவையின் ஆழத்தைச் சேர்க்க பல்வேறு மூலிகைகள் மற்றும் மசாலாப் பொருட்களைச் சேர்ப்பது, வறுத்தல், வறுத்தல் அல்லது வேகவைத்தல் போன்ற ஆரோக்கியமான சமையல் முறைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது. மற்றும் உங்கள் உணவுகளில் நிறைய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் சேர்க்க உறுதி முக்கியமாக, கனமான சாஸ்கள் அல்லது பதப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களை நம்புவதற்குப் பதிலாக சத்தான விருப்பங்களுடன் சுவைக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.